أحب إني أجعد لحالي وأجضي بعد الليلة في وسط الطبيعة الخلابة، التخييم يعني يعطيني إحساس بالهدوء والتواصل مع الطبيعة، والنجوم في السما بتكون واظحة، بيكون لها بعد جوها الخاص، الفنادج زينة بس يعني ما راح أكون لحالي بكون في حولي ناس، فهذا هو الفرج بينهم، بس الطبيعة يعني لها سحرها اللي ما يتعوض.